أفضل طريقة ابدي يومي بيها هي أنو أقعد الصبح شبعاني نوم مرتاحة ما عندي دوام والجو هادئ وطيب وأقعد أتغيّق وبعدين يكون عندي فراغ وما عندي لا شغل ولا تنظيف ولا كشي هاكذ ونسى يعني بس ارتاح وهاي أحسن شئ بالنسبة لي أنو يكون مع عندي دوام